<hesitation> Fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro amignà amin'ny biby a: raha ohatra ka mangasiaka loatra andro de misy sy madigny hasiaka iny nefany a de maty izy; raha ohatra mafana loatra andro a, de karahan'zany koa sy madigny hafanana igny izy a de maty; morana be andro, de sy madigny ora- rano rano igny izy a de maty.